انفضل المكالمة الهاتفية، لإنها هتوصل الأحاسيس والنبرة بشكل أوضح، وحتى لو في وجهة نظر بتوصل بشكل أوضح وأسرع، لكن الرسايل أحيانًا ما تعكس ال- المشاعر بشكل دقيق، وأحيانا بتتفهم غلط.